أفضل طريقة باش نبدا النهار ديالي مزيان هو نفيق بكري أو نصلي أو نفطر أو نخرج ندير شوية ديال الرياضة